<hesitation> Gh'é un mecanismo derê. Pe-o sòlito se fa prescion ò se sciacca comme unna maneggetta, che into mecanismo a va à mesciâ di-de componenti do mecanismo, che fan un son. L'é pe quello che o campanin o seunna.